Je crois que j'aime toutes les sortes de temps. En fait, pour chaque sorte de temps, il y a toujours quelque chose à faire que ce soit dedans ou dehors.

de regarder le rugby

Franchement, aucune idée.

Les plantes que je vois le plus souvent dans la région où j'habite, eh bien c'est les pins, beaucoup de pins.

Eh bien, n'ayant pas d'enfants, il m'est impossible de répondre à cette question.

Mon animal favori, hé bien, est le chien parce que il n'est pas rancunier, nous aime toujours, est d'une fidélité totale contrairement à beaucoup d'humains.

Bien, faire plus de choses que je n'en fais déjà pour rester en bonne santé ça va être pratiquement impossible.

Ma routine de bien-être préférée? Euh... Faire du sport, du sport et du sport.

Alors je ne sais pas si c'est le plus gros insecte de ma région mais ici nous avons beaucoup de cigales.

je n'ai réalisé aucun projet

Un des gros problèmes de santé préoccupant dans mon pays c'est l'obésité. Mais heu, quand je voyage je constate que ce n'est pas propre à la France. Parce que c'est une épidémie vraiment mondiale.

Technologie qui m'inquiète, l'intelligence artificielle. Mal employée.

Alors, en général, oui, j'ai un bon sommeil et pour <hesitation> me lever en pleine forme, il faut que j'ai dormi entre sept et huit heures.

C'est une invention extraordinairement formidable, mais qui va être malheureusement mal employée par, euh, certaines euh personnes, ou gouvernements, ou ou organisations, qui vont profiter de sa capacité à nous, à nous, à nous, à nous, à nous tromper ou essayer de nous tromper. Je suis très pessimiste. Voilà.

Malheureusement je suis incapable de chanter sans provoquer une hilarité générale. Donc je préfère m'abstenir. Sinon ce serait le blues, j'adore le blues; ou de l'opéra.

Je pense que la natation est un sport extraordinaire. Quand je le pratique j'ai... ça me vide la tête, ça me rempli les muscles, ça... je sais pas. Et puis être dans l'eau, c'est dans un élément extraordinaire. Peut-être que ça me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma mère. J'en ai pas la moindre idée, faudrait que j'en parle à mon analyste.

Bien je parle le français parce que c'est ma langue maternelle mais j'ai également appris l'anglais pour mes besoins professionnels. Donc j'ai commencé a l'apprendre à 50 ans parce que en fait tout ce que j'avais appris à l'école, la méthode française est tellement mauvaise que, on ne se rappelle absolument rien. Mais par contre c'est grâce à un professeur hollandais que j'ai appris l'anglais, c'est assez original comme façon de faire mais grâce à lui, je suis relativement fluent in english.

Je suis beaucoup trop vieux pour me souvenir d'un devoir que j'ai eu du mal à faire.

Absolument aucune.

Je n'avais aucune matière préférée à l'école, j'ai toujours haï l'école. Je m'y suis toujours ennuyé.

J'ai toujours trouvé du temps pour lire ne serait-ce que cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure. C'est très facile. Et puis sinon dans les transports en commun c'est extraordinairement facile de lire pendant longtemps.

J'utilise très peu le mien.

Chacun, à son âge, utilise la technologie à sa manière.